Shurbeve aq shumë së fundmi... shpresoj që po merr edhe pak kohë për veten. Kujto, është e rëndësishme të kujdesesh për veten për të ruajtur mirëqenien fizike dhe mentale.